<hesitation> Mehwɛ beebi a <noise> wiase fi ba paa dze a <noise> ɔno dze megyina Genesis "chapter one", Genesis ne nkyɛmu a odzi kan no dza ɔwɔ hɔ no. Sɛ ɛna asaase yi onnyi bɔbew - bɔbea biara na Nyankopɔn so na ɔbɔe na ɔbɔ no mu ndzɛma nyinara nnyɛ Ɔno a nkyɛ yennyi wiadze. Afofor ka dɛ ɔnntse dɛm wiadze yɛ ebɛnadze ebɛna ɔno de emi menngye nnto m'. Me gyedzi kyerɛ me dɛ obi na ɔbɔe dɛ yennhu n'ano, wɔse okyin ne ho <noise> nyimpa adwenkyerɛ mu no okyin no ho a onn- ne kyin ne nyinaa ekyir no dabia a yɛmmbɔ famu yi koraa kyerɛ dɛ tum fofor bi na ɔbɔ wiadze a dɛm tumi no ɔno nye hɛn Ewuradze Nyankopɔn.